﻿شوف، إذا لقيت روحك باغي تنوض بكري، بصح ماكش قاد تنوض بكري كيما سييت ما ما قدرتش، دايمن تنوض روطار: أولا، دير الرافاي، ما ديرهش غي مرة و ما ديرهش، لاخاطش علاه واش تولي دير مام يصوني، تنوض ديرله سنوز و تعاود تولي ترقد. لا دير، مثلا <hesitation> درته يصوني على الس الستة زيد ديره يصوني على الستة و ربع. تسمالا دير رافاي وحداخر، ماشي نفس الرافاي دير سنوز. لا، دير رافاي على الستة، رافاي مثلا على الستة و ربع و رافاي على الستة ونص. <noise> ستما ميم دير سنوز للرافاي اللول، <hesitation> راح ت <hesitation> يعاود على وربع يصوني، يعاود على ونص يصوني، هذي وحدة. الزاوجة حاول تليفونك ماتحطهش حداك ولا تحطه في الطابلة جوست عند رأسك، ولا تحطه تحت المخدة ولا. لازم يكون شوية بعيد عليك. مالا منين يكون يصوني لازم تضطر أنك تنوض و <hesitation> وت وطفيه. هو غي، لو فيت غير خلاص غير تنوض و تحايد من الغطا و تنوض من بلاستك أصلا الرقاد يهرب عليك. إلا فات منك وقفت، صايي مبعد ثما يولي عندك ساهل تنوض و ما تعاودش تولي ترقد. الحاجة الزاوجة لازم تسيي ترقد بكري، لاخاطرش الساعات أصلا <hesitation> علميا لقاو بلي الساعات اللي قبل ثناعش، الساعات اللي قبل ثناعش الرقاد نتاعهم مليح خير من الساعات اللي يجو بعد ثناعش. قدمها مثلا قال رقدت على العشرة لثناعش هذيك زوج سوايع يعاونوك بزاف، يخلو المخ نتاعك يريح بزاف، و يخلوك توصل لدرجة النوم العميقة اللي <hesitation> اللي هي اللي تخلي المخ نتاعك يريح. يتسمى قد ما رقدت بكري، راح تلقى روحك تنوض بكري عادي. يتسمى منين تجي الستة، تلقى روحك <hesitation> مريح، رقدت مليح، مخك ماهوش عيان ماشي عاد راه خصك الرقاد، ماشي عاد خصك ترتاح. امالا تلقى روحك <hesitation> ساهل. إلا درت هادو قاع و بذاك الشي ماقدرتش تنوض، حاول تقلي أنا ولا تقول <hesitation> لصديق وحداخر ليك اللي تعرفه ينوض بكري. مين يجي وقت هاذيك الساعة يعيطولك مالا باش هوما ينوضوك. إلا ماشي انسان وحداخر و يعيطولك، واحد اللي عايش معاك في الدار. قال أنايا على الستة الا شتني مانضتش عاود نوضني، مالا الانسان مين ينوضك، <hesitation> يسيف عليك تنوض علا خاطرش يقعد غير نوض نوض نوض نوض نوض حتا حتا تنوض هو يحرص عليك باش ينوضك. <noise>